Kua pizza, jaeko tembiu italiana, aesava jaeko masa de harina, gueru, queso, tomate, pimenton, cebolla, avati raingui, jamon jae aesague